عشان انظف الفرن باييب خلق يعني يكون ناشف وياه صابون وبعد شوية من السبراي مال تنظيف واحطه على الفرن وامسح مع الخلق الين ما يصير اوكي